Éndo̱ rí naꞌne ndxa̱a̱ pues, drégo̱o̱ xuajen, a̱ꞌkho̱ juun ríí, phú na̱ni̱gu̱ún xa̱bo̱ ríí édo̱ naríga natrámii xa̱bo̱ xede̱ pues, na̱gu̱ma kúra̱a̱ drégu̱ún xede̱, e̱ste̱e̱, <hesitation> ámba̱ rúꞌkho̱, rí xa̱bo̱ tsí nusian mangaa nagóó baile, nagóó. Rúꞌkho̱ juun rí phú na̱ni̱gu̱ún xa̱bo̱ pues. Na̱ni̱gúu̱n porque pos, tsí xa̱buanuu rá, tsí xa̱bo̱ rá pues la cerveza, es su gu- rúꞌkho̱ juun rí nandúu̱n gúwa̱a̱n rí naꞌne ndxa̱a̱. <noise> <hesitation> y como nawii̱n rá, ndxa̱a̱ drégu̱ún santo mangaa, ndxa̱a̱ rí naꞌne rí nawii̱n <noise> mangaa llego drégo̱o̱ mayordomía, nu̱-na̱gu̱mii̱, nawii̱n, ajánꞌ, rí naríga̱ ndxa̱a̱ nusiee̱n, régo̱o̱ conjunto. Y <hesitation> tsí jñáma rá, tsúꞌkhue̱n ñajúún tsí na̱ni̱gu̱únꞌ drígo̱o̱ báske̱, tsí nutsín na̱ni̱gúu̱nꞌ ná ríga̱ tormeo ná ríga̱, nagóo̱, <noise> nutsíi̱n, pero jñáma tsí núkó wa̱xo̱, a la edad de- de- de quince para arriba, khiin tsúꞌkhue̱n ñajúu̱nꞌ, rí ri̱jma̱á na̱ka̱, tsúꞌkhue̱n ñajúún tsí na̱ni̱gu̱ún rúꞌkho̱, rí báske̱ rí fút rí, rúꞌkho̱ juun rí none̱ tsí joven, pero tsí xa̱buanuu rá, pos naa- na̱ni̱gúu̱nꞌ mu̱wa̱a̱n cerveza o tsí nána̱ rá, tsúꞌkho̱ juun na̱ni̱gu̱ún musian baile. Táta̱ rá, <hesitation> na̱ni̱gúu̱nꞌ corral de rí no- rí kúru̱ún xede̱, natrámúú xa̱bo̱ xede̱, rúꞌkho̱ juun na̱ni̱gúu̱nꞌ.